चींटियाँ जू छन अपड आवास और निमार्ण व्यवस्था सामुहिक रूप से करदा छन। यू कौलोनियों मा रानी अंडा दिंदा छन। चींटी अंडा दींदी। बाकी श्रमिक चिंटिंया ऊ खाणू लगदन घोसला बणादन बच्चों देखभाल करदा छन।